komið þið sæl á dögunum kom út önnur plata Víkings Heiðars Ólafssonar píanóleikara á vegum

þannig ef maður ætlar að gera eitthvað nýtt þá er samt mjög gott að gera það í samhengi við Bach hann er það tónskáld sem stendur mér næst og ég eina tónskáldið sem ég get spilað alla daga allan daginn það þarf að taka afstöðu þegar maður spilar

alltaf að taka afstöðu í list

getur ekki flúið það í

þú getur ekki hermt eftir því sem annar hefur gert eða fylgt einhverjum leiðbeiningum Bachs í blindi veikt eða sterkt

hann gefur engar leiðbeiningar það er ekkert

með honum í þessu öllu saman og það finnst mér svo geggjað þú þarft er alltaf verið að segja um einhverja unga listamenn að þeir séu eins og

eldri listamenn sem eru

það er alltaf verið að segja að ég sé einhver

og einhver annar segir að maður sé einhver annar sko ég held með hann er eins og samantekt á þér sem listamanni bach er nánast heilagur í hugum margra en býður líka upp á

að stíga yfir einhvern þröskuld til að leyfa þér það ég er bara svo villtur opna fyrir það tuttugasta öldin var öld

akademíunnar

kenningar um hvernig ætti að gera

þú áttir að geta rannsakað allt og komist að niðurstöðu um hvað væri hinn eini sanni

flutningur en fyrir mér er þessi músík

svo miklu stærri en einhverjir grúppur á internetinu sem sem þykjast vita allt

er stærri en hann sjálfur hún er hún er eins og texti

leikrits þú myndir ekki segja að við yrðum að gera Shakespeare á sama hátt og hann var settur upp

klassíska músík þá eru ákveðnar ákveðnar

sem skynjar ekki stærðina í því sem það er að fást við mér finnst gaman að leika mér með hvað ég get knúið hörpuna mikið upp án þess að það verði hart maður getur gert stórt voldugt

þær geta gjörbreyst

að fara enn þá lengra með þetta og fá aðra listamenn til þess að remix a það þurfa allir að

í tónlist

heyrir í tónlist seinni tíma maður heyrir hann auðvitað í Mozart og Beethoven þú heyrir hann líka í

hann í Björk mig langaði með þessari plötu að sjá hvort ég gæti ekki opnað eitthvað upp listamenn sem ég held mikið upp á bæði íslenska og

frá Íslandi og Skúla Sverris sem ég er mjög hrifin af í tónlist svo er ég með

áttatíu og þriggja ára núna bara fyrir þessa plötu hún kemur út stafrænt núna fyrir áramót en

á plötu í janúar held ég ég vill bara opna þetta upp það er svo fyndið í

það eina sem þú gerir er að þú ert með sjálfan þig og hljóðfæri í einhverju fallegu fallegu rými svo bara

ég var með Magnúsi Leifs leikstjóra og Höllu konunni minni við vorum

ótrúlega fallegt og byggir svolítið á endurtekningu svona mynstri mig langaði bara til að fara með það inn í fiskvinnslu

það var eitthvað í þessari færibandavinnu og þessari stemmingu þarna þessari endurtekningu

kallast algjörlega á

með þetta myndband það farið á

staði sem það hefði aldrei farið ef þetta væri bara ég að spila á píanó ný strokinn og fínn sko samstarf þitt við Deutsche

segja neitt annað en að það hafi áhrif á hvernig fólk hlustar

fólk ætti bara að hlusta sjálfstætt en það fær fólk til að hlusta öðruvísi og hugsa öðruvísi

það færi líka miklu fleiri til að hlusta á það sem maður er að gera og það er kannski það mesta sem maður getur beðið um sem ungur listamaður maður þarf að vera rosalega harður og viss í sinni sök hvað maður vill af því það bransinn er alltaf að reyna segja þér hvað þú átt að

einhverja átt sem er ekkert endilega rétta áttin fyrir þig maður má aldrei tapa sinni sannfæringu alveg sama

bara fara það eru útgáfutónleikar í næsta mánuði og það er uppselt já það er

rosa skemmtilegt í Eldborg í Hörpu þrettándi október ég var eiginlega bara að ákveða það núna kvöldið eftir sunnudagskvöld fjórtánda október bara æðislegt að fá að spila

prógram tvisvar heima þetta er það eina sem ég geri á Íslandi í vetur ég er eiginlega annars bara endalaust úti þannig að ársins þetta

hlakkar mest til sjálfur sko að koma heim og með þetta spila fullt af og